Quantu acqua bivu ogni jornu? Picca; nn'avissi a bìviri chiossai. Bivu un litru e menzu d'acqua. Nta lu nvernu, macari chiù picca ancora. Quantu nni bivu duranti na simana? 'Nca, multiplicamu un litru e menzu pi setti jorna: vennu deci litri e menzu, siddu nun mi sbagghiu...